Vabbè la, <hesitation> il mio ricordo più bello della mia infanzia è il luogo, soprattutto il luogo. Io <hesitation> aggio cresciuto, so cresciuto dint 'a <hesitation> nu paesiell in provincia di Napoli, dove <hesitation> questo paese non è che offriva tanto, però c' stev tante cose che ti inventavi, come ecco ritornando a prima. I bambini di <hesitation> quarant'anni fa <hesitation> si ingegnavano, si facevn loro 'e giochi e c' stev nu vicariell, si chiamava Via Gennaro Parisi, un vicolo, dove noi giocavamo, dove stavamo semp lì in mezzo alla strada a giocà a pallone, scendevamo 'a mattina 'e nove e c'arritiravamo 'e 'e dieci 'a ser, ma semp a jucà a pallon miezz 'a strad. Semp tutt surat, tutt spuorc. Dint pe terre a c'arrubbà 'e <hesitation> 'e frutt acopp all'alber, <hesitation> a fuji. <hesitation> Tutto questo. Poi un altro posto della mia infanzia <hesitation> è Secondigliano, un altro posto dove so, so creciuto. Allor a Secondigliano, che è n'altro posto arò so cresciuto, dove abita mia nonna, abitava mia nonna là. Un altro che ci stev <hesitation> 'na chiesa dove c'era <hesitation> nu prevt che era proprio <hesitation> il top. Portava i bambini a fa 'e gite, a giocare. <hesitation> E stu prevt si chiama Padre Vittorio, è un <hesitation> purtroppo è morto. È morto <hesitation> e ha lasciato nu vuoto troppo gruoss dint a chella comunità. <hesitation> Poi un altro luogo dove so cresciut, vabbe poi <hesitation> mi so arruolato diciamo ecco, <hesitation> nel <hesitation> militare, ho fatto il paracadutista e quello è stato un altro bello, bella cosa della mia vita, pecchè mi è rimasto nel cuore. 'A notte ancor, ancor oggi sogno di stare nei paracadutisti. E niente. Un altro posto ancora <hesitation> dove andavo in vacanza quando ero, quan quan quando ero, quando ero piccolino <hesitation> dove era <hesitation> Pescopagano, vicino Castelvolturno, c'era 'na bella villa arò stev 'na grande piscina che noi <hesitation> ci <hesitation> piazziavm 'e tutt 'e maner <hesitation> da da cu l'acqua. <hesitation> Era tropp bell chesta cos, era 'na. Mi so divertito, la mia infanzia è stata 'na bella infanzia.